Ki ke tue nieh eko oba lologhi ikpoki ke tue eko obalologhi ikpoki ke tue eko obalologhi eberaan me ana umogh si kpuru ikpokui ku annyedi ojoph ana amuzedi otua <hesitation> esi phi pa ro sere ghi gha bo ikpoki pho <hesitation> amuzedi ikpoki ke tue eku obalologhi obalologhi isien ekpon ma ana mem di ekpan ana ku ebaal ekpom mo ana ku ebaali obalologhi ka dighni na asighi ekpoun mo ana ku na <hesitation> awile ghi toro toro bo, araar lo re bagha mi ina ku akipasi ekpon ana ku na enaan ku rengho obaalo loghio otu enaan ku edi naka mogh obalologhi ki ikpoki na digi otu enaan ku na abogh loor pha na bile kiheen naabogh loor pha na <hesitation> ibaam anmunny kheem bin ro ghi ghen we obaldloghi ki kiikpoki amaariah mem di kheem na ma mi teh otu di ephomoghion ku edi ephomoghian ku edi otu pho eghun otu pho abalolughi ra tol ghan kheen ni pa pho kheen obalologhi ra tol ghaani erumulo obophonn olo po obalelghi olo ogina ana ku odi otu obalologhi ka tol khala ma na umohg ikpoki phi phen ku muyedi ku ogina ana ku odi otu Obaal ohgi ka tol ikpoki ke/me eko onaal onghi, eephomoghian, ro tu pho enan bi ken self uomo pho iraar pho mi ba ko ighan enaan. Enaan pho ku odiemom omo pho araa obaialologhi pho ku adua esi enaan, rok pho enaan ku adigh ri pa pho ikoghi erugh otu pho ana, ipe pho na aseere bu erugh otu pho ana ku di iphala baal ologhi ka me diga bo loor pho ama na ka moogh bo iboh po otu pho am ipe kue di mi amoogh onhaaph.